Ndaka iin tuba chini nuu va'a nakundei, uu kivi, oni kivi, teiyo iyoni na'a iin ndeiyo kuakaja kundei onikon o'on kivi nakuiti ndon unduu va'a, tanda xhinga kunde ya'a kuechiá ana kuiin iin ndadunga kuechi nga iyochin ono tuu, kunde iin oni kóo kivi chi iho oni kivi te ajan kava'a nuu tichiti vii tenan tunga na'a nanunga nguo han nin takaxangua manuva'a ha nanuu ngantaja kokuina chi kunde iin oni kon akivi yuan nandanga taganda naundehua.